காபி விழா இது காபி குடிப்பதை விட அதிகம்; இது ஒரு சமூக சடங்காகும், இது காபி பீன்ஸ் வறுத்தல், அரைத்தல் மற்றும் காய்ச்சுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்த விழா பெரும்பாலும் தூப எரிப்பு மற்றும் கதைசொல்லலுடன் சேர்ந்து, ஒரு சூடான மற்றும் அழைக்கும் சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. இன்ஜெரா மற்றும் வாட் டெஃப் மாவிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் பஞ்சுபோன்ற பிளாட்பிரெட் இன்ஜெரா, எத்தியோப்பியாவில் ஒரு பிரதான உணவாகும். இது வாட்ஸ் எனப்படும் பல்வேறு குண்டுகளுடன் பரிமாறப்படுகிறது, அவை பொதுவாக இறைச்சி, காய்கறிகள் அல்லது பயறு வகைகளுடன் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இன்ஜெரா சாப்பிடுவது ஒரு வகுப்புவாத. அனுபவம், எல்லோரும் ஒரு பெரிய தட்டில் இருந்து பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள்.